- swo soyanikon darin, joz alhindigon darin, urtirirniko yani <hesitation> in swo mali oeinbajniseni garibinkeli <hesitation> tinidan ingri <hesitation> jaminani fagrin swoli.